Yoshlar uchun oliy ma'lumot olish judayam muhim. Bu nafaqat ularni zehnini o'tkirlaydi, bali kelajakda yaxshi ish topib ishlash imkoniyatini beradi.